Nyem nditañ Ike mbaña Ikọñ uboñ nnyin Ikud Ikoñ uboñ ke Iko itu, Ikọñ ubọñ mak otudo enim e ebihi, ukibi e udunim eyi Ikud afo ada mmoñ esimi e enim ke ediri ke anwa mkpo nte Ituk eto ke anwa, eyi Isiene Idifiak etari Ikpa oro, edieke afiade yak e efiakde nyem ndiyak nnim mutemeke ufiak ubọk, eyi isiene ofo afiat ada mwoñ esime e, nte esimede e ntra ke esuk afiak adaha ada but isinaho Ibihi Iyọho udua kied, urua kied, Ibe urua kied ana ofo akama e ada e ada anam mkpo ada ada ọbọk efore etem mkpo, ada ada e etem ukam ada etem bia, ada e ada esin ke ebihe, ada esin katu ediwak udia owu adiade, Inaha ete ebe urua kied anam ada e ke itu nnyin mi, ana ofo ada e, etem mkpo kuyak e ebebihi, nte esañade ekema Ikọñ ubọn edi oro ke nkañ Itu nnyin emi mi.